Sim ra mane gai nge saun gai teng ra variu i ut, gai nga nuvi. nuvi vatoa gai keda mi boro, gai sunia sikati gai tovotovo vavia. gai vavia vato ok bu madara saun gai te ra maman maman maman i rau gai nase ke rau rau rau ara tap tap puk ke iau, taptap tapukvato gai rau gei ra sur. va suru e kenda bu eia, gei kenda bu eia gei sorekia bu ei gei ra vatai gi i vanu a viru dia gei kor kor varang kuk kuk vate gei ngau, a bur re muang e panda siravirau, sorvovo gei mon rau rau ra sisat ate ra ravirau ate bor ra kati, andor gei te ra maman maman maman maman rau rau rau rau bu andor va e keda dia kede da kende dir sorekia morangai simi vano nge kuk pusakia dia. Tou ton vete sospen kuk nge dia di mases, gei ra sisi gei ngou gai ngou vato gai te mon sisi mo ne da nge ra nais beea si ma turauna me tok, tok vato paipe a et te mon mon non ra rou rau vat te mono varus suri mi da, raun vamusur mi da kinda kenda bu tur a kenda sa tur angi kende nge ra nmorang ai kindi bait e vanu kende kinde kap ka mai rorroriu tou gei nge sorokia mi kiva bu ma ia. Peuk ra ver ei sim market na m urangai kinda sim cown nge me bait i vanu gei ra deri bu nginonginou o te mon seriu vane. A sim taim mane vais sikati nge maman maman maman ra kaut a ra kenda bu anda bu kiau. ken vatsake a peuk peuk ra a me bait ti vanu a bu morangai kinda nge ra bait ipopon mi pot nge ra kuk, kuk vato nge ngora vabon ami musang panda sivoro e sorokia ba naip e te bur vais variu mambaut mo mais sesang nambaut. Ma si baba mai me gai gai vanirui di a ande gi kap mar na sigo andor sikati de, gei mamande gi no maman ade bu madar ga ne kenda bu andor bu sa aria di te maman kenda dia rau ta na ang se dia bu tau et ta vais i gegen mi oir ai ta kopu ta kar bobor ta sor peuk ta soka mi bor kenda nge sorakia peuk i wanu et ta ra surua te sikati tovo tovo et ta vavira a vaive vato va et ta piri bu tapiok toma kan gi sim pul et ta tsarivi bu bor a et te vavevi bu bor. E ta vavevi bu bor et ta panda sorvovo et ta puek a et e ngau ngau bor a giris ngau vato, de mi madar va ta kind poro bu torck te vamusiri buda go ta vamusiri mi da kinda kinda na va ta sor gi ta kenda bu tun gi ta kind kind Kenda bu tunigei ta kerikerin na i gai te na arere nikin i popon mu pot an gei ta ra maragai peuk tsang vaturiva bu tun tovtov vivitiria i a ron mi sosapen at ta kuk, et ta kuk vato sikati at la kuk vato et tangau. et ta nouge panda so e vovo et te monon mo i va nu matmatur mo sein amir nge rau ta bur kate poro mi torch et ta ra vais abdor, paku paku bu ai kenda bu andor sekati et ia kenda bur bu beka et ta ra pan na beka va et ta ra sor sim mat mi bek va ta rarou rou tsor kenda kenda bub bek a gi atekor kor i kambi beka tumas beka tumas bek ruk ngan bu bek simi long et ta turnut simikava sospen kore kore vara at ta pul et ta kuk ngan mi ngou ti nge murang Matur muang matur mo sisat kapa oit na tsanga ka, imuang mo ita panda sikati ita poro bu torch ate bure vais, ute ra varirie i uta sa nge ra nasi kinau, bu kiau are git ta kenda ta twenty or thirty 04 forty et ta mon mon rau vanu mi nginue bai stap. Bu bek bu andor bu beka bu kean di te vagi kinde nga ra kenda dia taim mane out ta ra siki laviou te vasi kinde nga ra kenda dia taim mane out ta ra siki lavi ou te va vie mi lavi u tambea u ta poro mi kakau Taim ande mi lavi masa mi bua mi sea mi turau to kekende sons sin simber sarere tsanga ade. At ta sur vamusuro mi da et ta kendo ba pakire de bu malang et ta kenda dia pipiurea dia tona ku ai et ta tana bu andor sokia de bu beka peak i vanu taria dea vanu bu vevin de te poro evoi et te relax matur sim amair et te panda et tera ngau ngau vato sisi a et te muang. Mon nge nuang ngau si se ravirau et ta pan kinde et te nais bua, soi torch et te bor sur te bur sikati. it te bur maman maman rau rau kenda bu andor bu sa te mamon rau rau rau ta narakot liu ta pore bu ka lau kain kain gimen it ta pore sikati tasol va ita sur sikati et ta po abus palan eta poro andor, eta poro aringmar rako arimang rako arimang or et ta ra ko tem bar, tau bolo Ita kenda bu kaen kain mai et ta kenda ba sabo ma bu vunbon et ta kenda gia bu keau bu sana an et ta kenda gi sekati tara rakape bu buna ba sogie et ta rakpe gia subon et ta kenda gia bu kaen kain ma et te kuk nge dia et te ngau vato ra ita vaes sekati kain kaen ma et ta rakape sikati. eta kenda bu ber eta kenda bu beka ba kavn kain ma. ba kain kain ma et ta poro bu kain kam abus et ta poro malan bu sana bu sugil mma bu kuvivi. Kenda dia.